A au gegu fri taim tu a iagoni au na brada ta gia tu basi ewani a iagoni gia a gitaiani monai a bos kruni gaiagoni mosbi negatari mosbi tu kwikila monana ga iagomani leit junction kwikila ga iagoni kwikila ai vanuga tarimari ga gitarini monai ga iagomani gama dropirini junction ai bas fe danuri ga gabirini monana ma ga genogoini kwikila. Kwikila monana ma ga iagoni keapara, keapara passengers ma ga torerini monana ga iagomani au gema drpiguni vanugai gia tu monana eiagoni tubusere gana monana e iagomani vanugai bois gesi ga iagomani ga gereni ga betirini bena ludo ga gereni o ga feisbukin fil ai gama feisbukin ga hotspotin bena gai mabarama ga connect connectin. Bois ga tanu tagoni dei ma gena bua siga ga tore losirini ga famuni bua danuri ma ga garani monai e iagoni e bogini ga plenini monai boga gana ga iago tugamagiri ga veini monana ga iagoni boga bogai ga bukani mu. Elaganini monai bogi bogi monana ga iagomani vanuga gana. Vanugai monai dagara mogeri ga varerini ta ta geri ge gabirini gai ga iagomani gema numa gari koins gavareni deidei mo bas fe ga gabini geri ai ma ga aferini ga gabirini tu gem aura dagarari ga voini bua siga flex o voda kad danuri ma ga voini ga iagomani vanuga gana gama tanu tagoni seim asi karata movi danuri mogo ga gitani gema frit aim ragbi ga watchin o pasifik danuri mech ga gitani ge gegereni mogeri ga watchinini e korini monai ga rakani kone gana. Kone ai ma gatanuni ol dei monai ga bukanimu next dei nai monana ga iagomani gema bua siga danuri ga iagoni ga voini bena monana ga iagoni kone ai monai dagara ga vagini monana ga iagomani bois tata gama vinirini sinama tamama geri share ga vinirini monai bois ga iagoni garagota ga daridarini gema brdas tari numai monai ga gani ganini ga dardarini monai ga gegani ol dei monai ga tanuni monai bogi. Ma ga iagomani seim fiksa gita o ga iagoni fil gana gai gema feisbuk gabuna fil ai ga tanu tarini bois mabarama ta ta ma gema foun ga konektin monai gem aura veigari ga veini ekorini monana ga iagomani ta ta gema numa gana ga iagoni bena monai ga iagoni ga genani ekorini monana ma ga iagoni ga wan wanini kwikila ai kwikilana ma ga iagoni hula o mogesina ga iagoni kalo passenger danuri ga torerini ma ga iagomani gabagaba. Gabagaba nag a iagomani ga iagoni gaire, sabuia danurina ga iagomani lst ga varageni aroma danuri passenger ga torerini monana ga iagomani bas ga iagoni kwikilai ga toreani monai gama rigoni vanuga gana mo auna brada ta gesi gia tu a e draivani au tu a kru boini gia e iagoni gena numa gana ga iagomani koins monai ga vareriani koins ga afuani au a iagomani numa gana gia e iagoni gena numa gana next dei gema fri taim mo veiga ga veiani ga iagoni passenger danuri ga vetauni nega tari tug a iagoni Tubusere, tubusere tu mosbi mogeri ma ga gabirini ekorini monana tu ma gama rageni kwikila, kwikila tu mosbi ma passengers ga gabirini ekorini bena motu vanuga gana ga iagomani vanugai vau gema liba gaburi gari ga iagoni. Ga iagomani ma gema moni ga iagomani maket bois gari bua ga voini gari siga danuri ga voini libari gait u basi g abos kru laka lakauni mo brada tu a draivani monana tug a iagomani numa gari